Many ni nziez na-na ra béz, bzenïe, bxé, <hesitation> amm- ra cabai, rani maru nziez na, <hesitation> amm- turu ra ni par ra nigazi na ra manyí ni ziez chi ra manyní neniaz na ra beu, gun, cun guur.